Boh... essisti una tupa génerus musicalis, ca unu col su estilu propiu i la su estoria. Angunus delos más anombraus i ascuchaus sonin el pop, el rock, el jazz, el rap, el hip hop, la música crássica, l'indie, la eletrónica... I drentu dela eletrónica, que me cumpri abondu, te poía izil el techno, el house, el dance, el trance, el chill out, el dubstep o el drum and bass... Tamién tenemus el trap, el reguetón, el dembow i la música urbana, mu anombraus tós entri la moceá los añus caberus. Delos Estaus Uníus vienin el blues, el reggae, el soul, el funk, el country, el R&B, el gospel... De Sulamérica vienin la cumbia, el merengue, la salsa, la bachata, el tango...